कला में सच्चाई खोजना एक गहरी और बहस योग्य बात होत है क्योंकि कला एक व्यक्तिगत और अनुभव होत है। जो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भावना सोच और व्राप परिप्रेक्ष पर निर्भर करतो है। हाला कि कुछ बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। कला और सत्य का रिश्ता कला में सच्चाई का अर्थ विभिन्न रूपों में हो सकती है। कुछ कला कारों के लिए कला का उद्देश्य विश्व के यथार्थ को व्यक्त करना होत है। जैसे सामाजिक राजनैतिक या व्यक्तिगत सच्चाइयों को उजागर करना। उदाहरण स्वरूप किसी चित्रकार द्वारा बनाई गई एक छवि वास्तविक जीवन की घटना सामाजिक के समस्याओं या व्यक्तिगत संघर्षों को उजागर करते। जो उनके दृष्टिकोड से एक प्रकार की सच्चाई हो सकते हैं। संदर्भ और दृष्टिकोड कला में सच्चाई को खोजने की प्रक्रिया उस कलाकार के दृष्टिकोड और व्यक्तिगत निर्भर करतो है।